ʻO ka pale wai kekahi mea hoʻokaʻawale a i ʻole kālana i nā mea ʻino, nā <break> lepo, nā ʻano mea like ʻole i kūpono ʻole i ka wai. He mea nui ka pale wai i hiki iā kākou ke inu wai i ka pono.